Ma për mi a dipend, a dipen da che tipu d'amis a sun e da la cumpagnìa che t'serne, mi secund mi al e nen al e nen 'na coza valida, për mi avei ün grup d'amis amis pöi s'a sun divers a va be al e nen culpa mia